won akhana tunen yaani won mahali dhigaah dhidhi jirtuu wonsun yaani thakha berre suun nammu hinten wonsun berre sunn nammu kas hinthen won akasisun chafu yoyote yaani hinkhabdhu berre sunn nafasi ghudio jirah dhuathan dhandhethe hinkhubetha dhadhethe miin ithi hijaretha dhandhethe looonn ithi ghodhasifetha orru ithi hiorretha won dhudhu thaa athin ithi midhafeno feth nafasith jirah berre akasisun dhekhii midhasii won akhasii